Ka daxa masei <hesitation> naari adu gana dador wana zanon saaan masing ga ren iriyat sindia niu aailan pana a woin iwana a maani ma a bina. Iyaak gana dador laak wana maani masing gaat a <hesitation> maan ila bina ma gaat azanon laain dit siar la taaun <hesitation> masing a laaif ila bina maadina maas pok maadina wok maadina wok maadina wok maadina maas wok kalaak masing ma maani xana balas maani lawa xana balas maadina ken puwat a- a bina la kari masing a taaun kari di faki maadi fakilaan aduabina laba <hesitation> pana ling a bina a ling a bina a du a bina laba xari adu a taaun ma iyaak a taa la bina pana vabalo aang a maana a maana xa lagaf saait pana vabalosang <hesitation> dina vaboloz a maana dina maas fabalos pana dina maas a klawas kalak ma lamur a maana ana balas. Masing maam ila bina maadina maas klawas maadina waan la uran maadina maas wok. Maadina maas saarip maadinga maas klinim a mun blok kana blok kana klin maadina zuruk fakaaf a- a- aze ra wat Kes krop maadina klinim ma lamur maadina wat iriyat la bina laba xuna saalimang ma maadina zuruk a watsaan masing a zaan a kari a maana lamur maadina will a vanganing kaarik a- a wat maan a wat fanganang ila a- a a man sto ma xuna uli ang kula vaal iyaak a- a- wat poxin masing a ubina ila bina dot poxin <hesitation> a ubina ila- a- a bing iyaak di mo- a ubina i wana woxing pana vuna dina waan dina waan la uran diua diua maas di i piyaat a du dina maas totinga pira mak a- a maani ana balas. Pos guna iziar iziar walaau guna pe gaat a- a wat saan a kari ndi dia- a ziar zaait la butuaana pira kari masing em a- a wat saanang di a woxin kuna lugaaut ndia la butuaana pira kari em a maana guna wul a kalos pana a mu saan iwa guna i ganat we wana werimang a vanganang aze ra wat saan anga xuna i woxing masing a naaip ma saarip ma a raamu a mu saan i wana woxin la woxing la bina iyaak la taaun saait ka gaata mun kaain saan masing a mun wokman di ken naandi anga di ken siar nanga la mun ofis Ma dina vabalos a maana tapos guna pe siar la ofis guna pe gaat a maan. A zanon ka dina wat di raaun palaau pana vuna xawit di zindaxa la mun mbina zinaandi kuna dina wok dina iwat dina yaari maana varawuk la taaun sing mun a zanon ubing we masing naandi di gaat a maana a zanon taaim a za non ubina di i lis a maana a za non kawit di i lis saait a maana pana vuna masing di i rexaazing nuwa nuwa inifaa ma gu saa gu wat siar walaau la taaun <hesitation> guna maas puli xula bina xuna xuna guna wok ma guna gaara wat maana kari masing ni ga gaat ma ga wat la taaun <hesitation> a za non saan saiait ga raain ka laba iriyat la faaun masing naa- naa nuambari go raaun ga ren a mun varaanga sto xa balas <hesitation> ka balas a mu- a mu kongkong di a- a woxin tsol a mu zaan a kari iyaak sing mun zanon a laain ila za kaantri tsol ndia vaatak ila iriyat niu aailan kawit di gaat varaanga mun kaain faal masing kana pana vuna ndia zaait a rataamaai raksatang a- a la viruwa wana wndia iriyat kait na vu daxa <hesitation> a xazaak a du xa woxin fakaaf tat zanon saan guna a raknar ka a mun saan ka a raksat faanong pana vuna xa gaat a- a a- a ramaai a rak- a raksatang ka iziar la biruwa wana ngia iriyat <hesitation> la za- la za non pop ga waan ma ga raain pana masing ga raain kokopo ga nen a mun non kokopo xa balas pana vuna au- aubina di di maluf tu- xazak di a- aliwim naan da- di waan di a lotu varain naandi vazei vakaaf naan dina saa xana saa xara waan la skul ma xa gaat a mu saan kokopo xa divaloup pana vuna a ubina vaaugdul dia a vawaal varawuxin naandi anga. Ga ren iriyat sindia iriyat niu aailan la mun mbina bing vaaugdul zindia iriyat niu aailan o iriyat la naalik eria <hesitation> kawik ga ren a aalivim naamel o la biruwa wana ndia <hesitation> ndi anga di a- a raksat nanga wana ndia vaata varauk be maaski nduwaam o savaam ka mangat be varaxain nuwa <hesitation> ka mangat a ka var xain nu wa o xa saa xa uvin a ka nuwa masing ma xait na gaat a daxa yang la maskang bina <hesitation> a mun bina tsol pana vuna naan kawit na wok masing nuwa gu wok ma gu vabalos a maana naan kana valai raaun raaun be Ma lamur xa wut ka xa mangat soxo <hesitation> kat faagit soxo a du nuwa a ramti raksat tsol xawit pana vuna <hesitation> na be xawit na wok ma xawit na gaat a waf saan nuwa gu gaat ka maxa mangat soxo <hesitation> ma iyaak a mun saar kari ga raaen masing pana maana a maana <hesitation> kait nat balas palaau a maana xana maas balas pana vuna guna klawas guna klawas kalaak ma lamur a maana xana balas. Guna maas faazu kakaau guna maas faazu nur guna maas gaazu oil paam <hesitation> guna maas klinim fakaaf kuna xana vabalos fakaaf a mun a- a frut iwana ma guna gaat a maana daxa ma iyaak <hesitation> a mun saan a kari iyaak ka laba la maskana ndia waan waan ndina maas texaas pana pana vabalos aanga maana a vabalos aang a maana xawit saait <hesitation> guna maas klawas anga ma a wat saan a kar xana balas. A za zaan saait a mu saan kari maa- ka dina maas klawas pana vuna a praais iwana m san kari xa waan wa- waan waan ka waan a waan laaxur <hesitation> masing ma gat dina mas tein fakilaan a iziaring zindia Dina maas pok masing faa <hesitation> dina maas poxin fakaaf a uma zindia o a mun blok sindia xanaaf pana a dina vabalos usfa maana kana izia a- a woxining a- a aiziaring sindia xa na da- xana daxa insaait la femali o la maskana bina ol- a raan gui ai- ai roro o gu i roro la maskana la butuaana pira a kari tanin. Masing a raan al- wok dina maas pok kanaaf pana a lugaaut a ndia la butuaana pira yak kari <hesitation> iyaak aa- a- a maan zaait kana woxin ndia dina vara mangat taasol sapos dina ren fakilaan masing a maana ka wat kuna woxining a saxaing sindia a- a zaxai xa zak a zaxai zaxai ma ndia nanga ndina klawas kuna a wat maana a kanaan kana balas ma guna woxin fakaaf a iziaring sinum ma iyaak <hesitation> iyaak naan be.